ta win gisiim mo raraayi di, te ndu ujasi bta, ujasbi hala ma ujas bembe, unbiiŧa wédi nyaantite wédi wembe wi maa gí raraa bi ma. Bii ttin mada saant saante bari bsiimi raraaye; Bta bee ggí bima nge siim raraaye, haloo hali ujasinbi, umétinbi walla, uɓóŧi bi, unhami grayi bi ma, gdúbatu fo gsiimi raraayi ma. Bân bóga aa tti madana húra go bta bommu bsiimi raraaye, bari unan ñín, njali ma wédi wembe nyaanta a bi uhúri yaa bommu raraayi bgaadi bommu.